Beta kalo baringos itu beta pung ke biasaan itu tu, kalo untuk sampe baringos beta su seng tahang laee aa itu beta ka dapur suda itu, biasa nya tuang aer panas dari apa? Termus kalo seng, masa aer panas, yang orang bilang sampe dia mandidi batul paskali tu, ha itu ambe taru di di-tampa satu, beta biasa nya apa? Tumbu halia satu apa ini sa kas ancor la taro di dalam biar akang padis-padis sadiki deng, tamba beta siram minya kayu puti, laa pake handok la ba tutup <noise> suda itu <noise> akang pung uap panas nae tu poko nya harus tahang, hirup sampee kadang-kadang waktu hirup itu babatu lai tapi maksudnya harus tahang sampee akang su masoo su banya, stop! Abis itu ambe napas sadiki, ba tutup lae, jadi <hesitation> beta mo minum obat-obat dari dokter ini beta jarang s'kali, kalo sampe ada saki? Itu pasti beta lebi berpikir untuk obat-obat kampung sa lebi bagus, jadi <hesitation> karna baringus ini kan katong, pasti babatu, pasti kapala saki. Jadi, bagemana cara nya supaya karingat kaluar? Di daerah kapala ini, aa caranya itu cuma beta cuma itu saa aer panas laa tumbu halia kas apa? Biking aer itu dia agak'e apa ini sadiki deng minya kayu puti la sudah ba tutu deng handok itu barang orang bilang paleng capat stenga jam, paleng lama supaya lebi akang supaya akang batul-batul bae, aa itu barang sa-satu jam bagitu kaa abis itu langsung, baringus lari par setang, trus apa? <hesitation> rasaaa yang tadi, awalnya katong seng seng-maksudnya ada rasa pusing-pusing sadiki kapala saki, itu seng ada lae karna tadi katong su hirup <hesitation> minya kayu puti deng, aer halia sadiki tadi sadiki tu tu-pas akang maso tu akang biking katong karingat kaluar, <hesitation> idong-idong yang tadi apa? Baringos-baringos tu akang samua biking baringos-baringos samua kaluar yang tadi akang apa? Akang beku dalam kotong pung kerongkongan dalam kotong pung rongga idong, itu akang samua kaluar samua, deng itu pasti! Beta yakin kalo sampe biking kaya begitu, itu beta bae! Bae total suda itu, jadi seng seng-akan baringos-baringos lae.